הָאֲנִי קַנְגוּל לִיה יִבְּדָּא יִקְּרָא עַשְׂרָה דַּקַאִיק פִּי אֶלְנְהַאר, יִקְדַּר פִּי אֶלְצַּבַּאח קַבְּל אֶלְחְ'דְמָה וְלָא קַבְּל מָא יִנְעַס, יִקְדַּר יִסְמַע כְּתוּב צַוְתִיָּה מִלִּי יְקוּן פִּי אֶלְסוּק וְלָא כַּיְּדִיר רִיַאדָה, וִיַקְסֶם לִקְּרַאיָה דְּיַאלוּ לְאַגְזַא צְּעַאר בַּאשׁ מָא יְחַסְּשׁ בִּיתְתַּעַב וִיַקְדַּר יִכְּמֶּל בִּסְהוּלָה.